Sa kira nih apa pekerjaan yang ideal e, kalo pekerjaan ideal menurut sa nih, <hesitation> sa rasa mungkin bekerja tu, sa rasa iyo setelah kuliah nih sa akan cari pekerjaan yang ideal seperti tadi begitu, nah sa rasa sa cari yang gaji apa adanya, cuman sa berpikir lagi bahwa apa <hesitation> dunia ini semakin maju. Trus makin apa dunia globalisasi semakin macam semakin maju lah. Jadi sa rasa kaya aduh, masa gaji begini-begini saja tu! Tra bisa! Sa harus cari pekerjaan yang lebih lebih- besar lagi. Nah maka itu, hari ini sa perjuangkan kuliah baik-baik ini supaya sa pulang ini, sa harus apa tempati pekerjaan yang lebih tinggi lagi. Dimana mungkin sa rasa dan sa sa- saat ini tu sa lebih fokus ke, sa rasa bahwa tujuan akhir sa terakhir untuk pigi bekerja tu, sa rasa mungkin pt. Freeport e, karna mo dibilang nih de pu gaji nih paling besar sudah. Dan sa ambisi skali, sa ambisi, sa optimis skali untuk sa harus jadi bos di freeport. Nah dimana, de pu langkah-langkah awal ini sa ada punya rencana untuk <hesitation> dekatkan diri dengan bos-bos juga di freeport, karna sa bapa juga dari freeport. Nah maka itu, sa ingin bisa apa jadi bos juga di freeport. Itu melalui mungkin tahap-tahap tahap tahap-tahap- awal itu kaya apa, <hesitation> supervisor, <hesitation> genfor, supervisor sampe dengan supertenden. Nah itu, langkah-langkah di freeport kalo ko mau capai menjadi presiden freeport contohnya e. Presiden freeport itu de pu langkah-langkah sudah. Jadi, sa su memang berfokus trus, sa taruh satu titik trus sa harus ada di freeport. Nah maka itu, nah maka itu- kenapa sa memilih jadi kerja di freeport atau pun apa menduduki ini posisi yang lebih tinggi? Karna sa rasa itu, salah satunya kenapa harus kerja di freeport? Kenapa harus jadi bos? Karna itu pekerjaan yang sangat menantang. Salah satu pekerjaan yang sangat menantang skali. Karna ini kita bekerja di bawah tanah salah satunya Jadi, kalo tiba-tiba ada gempa begitu bagemana? Tong hancur semua to! Tanah tindis tong mampus semua dibawah. Nah maka itu, sa memilih jadi bos. Mungkin supaya lebih agak-agak tidak terlalu kebawah tanah lah. Sa agak lebih ke ruangan-ruangan sedikit to! Supaya aman, santai, sa kontrol saja dari jauh. Nah maka itu, sa harus mulai kuliah ini dengan sungguh-sungguh supaya sa bisa mencapai <hesitation> pekerjaan yang ideal menurut sa tadi itu sudah. Dan posisi yang ideal dengan gaji yang mungkin ideal skali menurut sa. Maka itu, sa sangat apa optimis skali, berusaha skali untuk ada di posisi itu.